لو بنتكلم على شهره أكثر فما اظن ان في مؤلفين مشهورين مره. اللي ينشهرون اكثر هم الممثلين لأن الممثل هو اللي يقوم بالدور اكثر. فالناس بتشوفه اكثر. فلو هكون ممثل مشهور او مؤلف مشهور اظن اللي بيكون عنده شهرة اكثر وقبول من ناحية المجتمع هو الممثل. فأنا أفضل الممثل